Karazana loko maso fantako alohany a dia eo mahatratra folo eo ihany aloha izy e, mitovitovy ihany izy sy randrana.